Okay. epulo lya landulako otali pulandje kutya. ondi hole oshinamwenyo shini. na mbela omolwashike ndishi hole. Andiya ndimu lombwele utale. Ngame ondi hole uulimba. Uulimba otu wushi? Otuneni uulimba mbwiya otu neni uulimba mbwiya hau kala miihwa. tse otuna uulimba mbi ha tu tekula momagumbo. Ondi hole nee okallimba molwaashoka. okalimba okanamwenyo okaanawa nayi. Oha ka li noho oha ka li ashike omwiidhi. omafo gomiti oh. ondi hole okalimba ngiini ano? Ondi hole nee okalimba molwaashoka. owa mona. ohandi wu dhikile nee uu- uu- egumbo lyawo. Okagunda kaa kawo ngame ote tulapo ofulula pevi. molwaashoka owushi kutya ohaka fulu mos. shampa nee nda falapo ngawo. ondina nee okayelo mpa handi pitile ete kala tandi tulamo iikulya. Mokagunda nee kuu- kuulimba wandje moka shampa nda tulamo iikulya. owa mona shampa wa yipo. shampa ashike wayi po- pokagunda koye kuulimba mpo. uunyanyudhi nayi molwaashoka ohau tameke tawi inuka. wo owa fa tau ku hambelele. andola okwali omuntu ando ototi ota ningi omeho ngee. tashiti ohau nyanyukwa shinene nee. Ndee nangweye. nenge ongame nda stress shili nee. ite vulu ku kala nda stress. ondina ashike oku thikama ndele tandi ka tala uulimba. tandi ondina ashike oku yola kutya onda hala nenge inandi hala. Uulimba uunima uuwanawa nayi. Ondi wu hole wo molwaashoka ohau vala nawa. Okalimba ohaka vala nawa tatekulu. Momvula oto vulu tameka nuulimba nando nditye ouli uyali. Maara momvula ndji tayi landulako oto vulu u kale nuulimba uli nando omulongo nale. Uulimba uuwanawa. wo ihawu ihawu ihawu li aantu. ihau piyaganeke aantu. ihau piyaganeke iimeno megumbo. uunima wombili maan. Onkene inandi hala. kandi hole nokutala omuntu ta dhipaga okalimba molwaashoka ohandi kala ashike nduuvite nayi. Owa fa ashike to dhipaga okanona ngee. Oh